Miang mina vet tainim solamo arixen xa oxona atu, oxona lamo arixena tu, xa nupla. Mu ke miang ne taba kamaplan a nian marang. Me vevet miang i asu xavu orat ka ngas a nian taxa ba osu mamaran ma sigapo taxa bosu maran mera vet tainim so laut lamo xavirok atu miuno anier tabosu maran. Tabu usu <noise> neta ba gara nian taxin xari tabu naxim, patete tabu naxin maran miang mi boxonan das tara vevet <noise> xa koron atu oxon miang di bu omong obung karen onion ne xosoxo osu, ma nian tanimem mebo vevet, tapiok me rabu vit me na vadas me ure xa vaga me rese mera vaxat mang me rolos maran karen me noing ne ure xa maket. Me neba vadas me ure oxa vaga raxin taro garan atai me ruba oing minin tawan so xatlu. Painim mat me raba en <noise> mat me ma xoxo ma io ine a nian moxa. Mininong lano plu taem. Taem mina sulo taba monong a laravat lek, yaebu vanabas tek nemiang taba mirixon maran. Mirabaxin marana enen. Anian mianga mibu enen kara taem kirip me axaine ma patate maun, ma sigapo ine anian moxara taem kirip. Ma oxoxo ma io mi bu koxoso sufo maf. Ap taem me garaik merba sulo, taem karae karae mana sion me rebu sulo axain. Patete orun netaba sulo nelaba wowo patete taba maxin taba gat pladi niain lagamo xa patete, aun na patete laba raxin. Amalok karen tabu osu maran nian taxin taba asu taba osu maran <hesitation> ne iat negailep a virino mexe vosaren nenang sulo nian kena tainim karen. Me bu om tanim me bu sulo minim una kaen nian opa, lamun netaba raxin maran. Awu lok marin anian taba nan taba osu maran awu lok maran anian nexaiiot tava osu maran taba osu ixilok nan. Kip minin a ning tara unan das ure xa vag ure xa gunon tava simingot tava visok tara taem a visock dira ba lon tara enen anian, anian moxa vaga dire ba malamun a nian sulo nian ka opiang a rais, a baxain ta no bulon arixen navaenen a nian moxa vuga. Mia karae na rais a baxain ta no bulon arixen nevaenen a nian moxa waga. Mie kaeva na rais nian moxa muxu nemien netaba vanbel'. Anian moxa tainim me ara bung mon netaen patete dira nu bung ne taen aun ma sigapu ne su iot. Ne samana miang taba ne sa taba iot ne sa lon mai ne miang imet taram, mina ba enen anian me raba ong minin, mine sangot minin ka iap mina enen, ine netaba lon taveren a nian nian woxa waga. Etaba marava enen a nian moxo sulo, anian ka was pavala, remiang ne taba ma mavaenen a itnono <> laba maravaenen <> vos parain kaduranu bung netaen minin are usen nian patete ma xaris oun re taen minin, ka duranu bung resaeot ne sa lon iak me meraba ma rena en a itnono miang mirabaen tuman gain arixin o miraba prevem a bie, a bie a bie a pamken, a basien a bin kepoikem miang mibu sulo tanem moxogaren kuruma xa vaga nixm o tanimem moxain, miraba sangot tumangain elep oil tawa sangot tumangain. Miuno netaba lon ere mamiang mere sangot anian moxa vaga, ne taba lon, tabo lon tavaenen. Mi arab malmun, me neba sangot bilok aitnono, arixen ma niut maxat ne miang ne tabu en <hesitation> petete arixen ma xari, a petete me bu elep nao xa tainim, minabaxip, minabaxip lep arixen ma bie ma bin or basie kurupamken, mirabaxip das ure xa gunor miraba xatas, mira ros tumanim a petete, salo niep, miraba visix kavaxanalabaon, minaba xait minaba xait minaba osu xa niep, ok a bie iak mina xait pi aniap misa olos balin, misa vaxat amang miso los a basie olos a bin, kesikam, miraba dos karen nie rava sangot ne moxenen lak xan ka game arixen ma petete. A xarip me raba xaxat dos me raba olos kanene, vaxat a mang mine xaxalas mindos karen, mine, xait, mino las mina salo nup, solagamo xa xaid, ok awaxu lak, monong mo xa wux u. Ana bung baling kuixu miraba sox oing esa omo yak miang soka waxu lak miang walas iang miang miraba game arixin ma bin eraba olos kabin me raba praem a bin a tomato ginger meraba praem minin game arixen me. O kawa mero van uso se pamim a bus nan ainan avaine meraba van das agame arixen ma xaris o olos patete or meraba duxuma ra va olos ken. Oing masain <hesitation> mana nian miang miraba ilep miang ana nlan maran ra va unan das sawa oguran kure xa vaga naxin. Moxoguran keire xa vaga raein. Ainan mara wan su uso mara se ainan mera ilep ainan taxin, mera ba xuru vaelos me, meraixive a balane mara unos, exev a balane mera res tumanim ok uso xa sospen maraba iong <hesitation> sangot mera olos karen mera sangot tamaros merua enen. Ma kavu meraba vuos uso xa vaxanalabon nos xait lak miang misa oing. Ainan taxin meraba oing bang malamu meraba sok ixine ana siren ana vines mon moxaren meraba sangot arexin ma bie, olos arixen ma bie iak avaenen arexin ma nian opa axari or patete moraba arixen me. Ma ainan lixilik ine moxa sangot minin kalap taxa taen mera ba gara oil meriba praem. praem minin ga arixen ma <patete> a inan miang lok lixilik mi bu oxonta nangin. Ainan taxin miraba olos karen kaia game arixen ma patete or xair opaing negata xari, game arixen ma aun, aun moxa lap mera ba sangot ka lap xulut kave a viline.